Esie endanyanga olukabarasi evukabarasi nio wendevururwao, papa wanje ne mama wanje vosi nevakabarasi. vamenya khandi muvakabarasi sasa nayatsa sana alukabarasi ne nulwe iwendekayanga, soo endakayong olukabarasi sichira nendekaya olukabarasi, niwuriranga vulayi sana novo. omuntu wasiwasi wenya wenya khweka olukabarasi anyala khweka, sichira silurikho olutungu khweka tawe. khandi oluulomotomo iwewache, ni enyela ndalakaya ovuntu wenenya avantu vanti vourire sichira nenyenga khuvola tawe. Aundi nenyenga khuvola eshindu she omuntu uno kenyakha ourire tawe, enyola khurumishira. Olukabarasi okhulaya. vakhaurira tawe khandi olukubarasi iuno ndaluyatsa saana sichira shichira noo. Nayatsa sana lukabarasi sichiro niwo wesie ndarula, ovundu wosiwosi wenyala ndakaya olikabarasi, omuntu alimanyatsa ari uno nomukabarasi, alalakayanga olukabarasi sasa nivunirongo sana khulakaya olukabora si olukarasi khandi lunyula lwomberesia ekasi enyala ndatsa avundu avundu wa wekasi wakabarasi valiyo avanyichi evakhonye shichira avantu avantu awenawo valakayanga olukabarasi so esiekhunyola ekasi ilava rahisi sana. Khandi lukaborasi luno lukhonyanga sana enyela khunyala avantu nomba etsie avantu enyole avantu valopananga ne- vantu venavo valalakayanga olukabarasi esie kama nomukabarasi ndanelewanga shevalakayanga enyalandavakhonya khumalee- khumalee ofundu fwavalopanirangakho- khu- khu- evampasie khumalee makhuva kewavo kenako. Khandi onyola khutsa avundu, awunti valakhureva ekasi, vakhure nanyala khulakayo olwungu oluswahili, vakhure nonyala khulakayo olwungu, oluswahili nende olukabarasi, sichira esie namngu olukabarasi, enyela nanyola ekasi yeneyo khurasia uvantu vanti vetsire vakhamanya olukabarasi tawe. sasa awenao ilamberesiakho khandi olukabasi luno. Lunalukhonya ingo ino shichira vantu vanyinyi valakayanga lukabarasi, nutsa mwusivitoli ya ingo ino aundi dakitari wavendire sali mukabarasi tawe, sasa sichira esie namanya lukabarasi, dakitari awalaya aluswahili nomba olusungu, na vantu variawenao vamanya oluswahili numbo olusungu ta, vanyala dakitari anyala yananga nevalakayira shindu shadakitari alakayanga muluswahili nevalakayira mulukabarasi alafuwenololo bukholakaa <hesitation> essieneyasha khulakaya lukabarasi saana.